Kɨtɨ ja yuu yu'una sa'ati ku kɨtɨ este koó kɨtɨ un chi a nu ntichi kuaanyo te kentati nuyoo te xiyuuti yoo te a ku ni este tu tu jitain inina kɨtɨ un kɨtɨ un ku kuni este yu'uyo sa'ati te suni vatuni nu kee'otuti te nu tu jinio ntasa tɨnyoti te vatuni a kuni este keéti yoó. vátuni tu'uti iñu yo te kuúyo.